<hesitation> Raha hoe hanatra fahasambarana zany alongany a raha fandinihako anazy zay, de tsy maintsy mijaly mi satria <hesitation> tsisy sisy raha ho azoazonao fahatany zainy na dia hamboly vary aza ianao sy mainsy mijaly longany ianao zay maha-voavoly vary, sy mainsy maro be raha atao aminazy, ka noho izany a raha hoe resaka fiadanana zany zany e, mila tadiavina de ianao mitady ananjy igny a igny sy mainsy milasaka <hesitation> ohatra hoe tsemboka anao, misy raha maro bi misedra aminao.